Sana re per re nac te clim nan laa siempre casi siempr saca na chine rac nlaa rac beu mars con bríl chic nac ni siad tesa nan laa rabeñ turu guñ huant len ñu llel rate casi ra rashi rri lo slerashi riishrashi te dä roc reis rashi lla de ra lleil ish par cherashi daiñ nurashi sheta sa ri nubuelt por ni siate nan laa lla de roc <hesitation> ra beiñ ni ri sigal ish ni nubuelt ri si rashi por gots- gost- gost ptiats nac ni masru ri rashi re tiempga hui com ra manga rri ra lo fuish len- len ra llí rri rashi ish lla de roc rbe shi shi lla cor pues ra beñ ri- ri- ri rashi gots steñ manga lla de ni rbirashi ish pues roc nurashi ri be ro palenqu roc la gac roc ruñcheurashi manga gol com rseñrashi rolis rashi ish pe nan laa lla de roc pues roga ish rberashi shan llaäc lo blá lla de roc nusa rashi ri ro lliú roc ri ra gost mojar hui com mer sman sant chic rshal ish gotsga den ri nas beiñ manga raurashi roc nubuelt rnasrashi chusa shi sicti sic ti cincuent nurashi ta sa tegallú manga ri nas ro lliú roc com stal manga rbe roc a na ra frut ni rri sa tiemp nan laa nac ra biats <hesitation> shilo la nene mang con pits nic nac mi masru rica sarabeñ tiempga hui com cheuli nish rane ri ra beñ daiñ con te ruñcheurashi pseck con nic ri kiurashine por lla de rbirashi pues por cubetne ri carashi lla de roc nu sa ra beiñ rap biats roc daiñ nic <hesitation> pues steñ ca ra shine ish sheta sheta ri cualquier beñ lac larashi ricane richarashine na nu sa ra shi <hesitation> ni ricarashine ri- ritogac rashine sreiñ ra caro hui com re nac ni masru riá ra sa ra frutga ish nurashi ruñ cheune nis rerashi o raurashi sigasi lla de roc <hesitation> siet sa stiemp <hesitation> nicií vay chic nac ni rsurabeñ stal ra llaäc sa ca llaä lliñ roc <hesitation> ra lo o rbecsabeñ ra shöb nic o ra ra lo ra cos <hesitation> ra ra bets bets sandi bets bets llít nic nic rbecrashi ish par rga ra ne con doob na- nac ni masru rsurashire primer ritiñrashi llish ish lla de roc rsec rashi deep roc den lla lo llúga lla de roc <hesitation> ri sú rashi ra doobga lla despues de nic rllilo nic. Ribec rabeñ shöb cat te shurcga rbec beiñ rcabeñ <hesitation> lla sea llíb goon o barret con nic <hesitation> ruñrashi lleít lenñu chit rbectirashi de chon o tap shöb roc ti porque ba mas de gaí shöb o gaí shöb <hesitation> pues ra llaäcga lisa shii rac rane chic sheta rgarane sheta rca cuerane lla despues <hesitation> ra beñ ri shuí roc den rguikne ra llaäc ra llish ish ra llish tontis ni rleñroc den den igarane den igane cheu lla de china rob rane ish <hesitation> chon casi chon beu racrane den riobne peru dep tiemga rap beñ por chisiane shanne che- che- che llash beñ rate llish den rgiarane cheu lla de despues <hesitation> rri ra seë con nic ricabeñne con maiñ ralne rune len yiish ried nebeñne re ro lisbeñ lla de roc rabeñ ruñ cheu <hesitation> ni- ni siab o llët gú con nic raurashi ste puntga nac china riab nicií nubuelt pues rcha lliú ish chic rabeñ sheta ru rbé ra neep por ni rcha lliú lla cor com shisalo teirashi ladga cherashi ro palenk chic pues <hesitation> sheta ru ruñrashi rbe ra shi neep. Na nisga chine riet <hesitation> chine rcha ro lliú <hesitation> raló llaäc riet ne ne rashne na ra mojar sigac ra maiñ len nis rate ra manga rlana guitk nisga por ni fuert siedne sa lla despues de que riet nisga rihuibeñ lo plaí richelbeñ ra lo ra maiñ nga ra roc ni ried ne nisllú saca na ra llúba gara ra llúba ni nu re ra beñ ni rsu ra llaä llaä ptú ra llií bgú par tagol rate rane ri ne nis ish ra ni suara serc cue lliú lla despues de nic <duda> tiempga sara timep nicií salo rbe SHUAIT vay re rate ra beñ ri nas ra manga com nish ra manga ruñ cheu rashine manga rchac ne ralo comid nic cheuli raurashine saca na nu te beiñ re ni siempre casi shí shí rishi to ba cato shi manga huesh sa sac manga ra rtoshi to ba callau rashine ra lo cos ruñnerashi manga na par rinasbeñ manga ish nubuelt bali ra beiñ ish ri te si gunt gol cor roc con nabeñ rine beñ te bols lla de canasbeñ manga casel gacbeñ manga len bols lla nubuelt ri sabeñ lo carreter rebeñ sït ribeñ de las once asta las cinco rbirabeñ o nubuelt va callac llel ru. Chic ru rbirabeñ pe si que stal manga rnasrashi chine ribeñ <hesitation> ba racbeñ bali- bali beñ ni rbibeñ ish te cha roo manga rnasbeñ sana chine ribeñ ste laadga ish roc rapbeñ por che tempranru den saca huishi de las dos va fuibeñ com horga rsalo niciía nubuelt ra salo nicií roo chic roc nubuelt riet nisllú doshte pues chic ra beñga rian ra laadga shisalo ru rbirashi na com na beiñ-beiñ rashi te puent nes pa ria roc nic buensa nac nera ra beiñ ni rira ladga chic rbi cor pues raprashi por chidei te buelt doshte ta casi casi llich lleich nac puentga roc ri dei rashi te buelt par rseñrashi ta re na godidsa nac timep nicií ta sa par ni rilluñbeñ seiñ roc nubuelt ribeñ daiñ saca na biad nicií chic shí gac laa <hesitation> shí siate sa shuuch rsieñbeñ por ni rate fua laa res to ni ba callepbeñ lom o va callumbeñ seiñ shuuch rsieñbeñ nu buelt ta sa llal rbish sied lsobeñ o shilo chic nu rabeñ rbigac terratsi ri ra daiñ rol shísi to ba fuigac rashi com rsieñrashi shuuch a na nubuelt ra beñ sa rsheeb ra china riab te nicií por ni rshune ga laí lat lliú rnirashi roc deeb deeb nes dets ne dets lleich re pur. Lom doshte nubuelt rcheb rashi rteb llí o bebeiñ rate deeb cue daiñga chic por nic rcheb rashi china riapte nicií roo o nubuelt rsu sane deep llel to ra beiñ ba cascheb sa ra per nubuelt sa buen nacne com rate ra daiñ cheuli verd rac chic nu stal nis riet cue lliú na nic racne sa ra ten gia ra doob ish cheuli sa ca chine nan laa roc lisa bigale ruñ lorane china riab nicií li cheuli rienñ lorane zul zul li rshal lorane stal <hesitation> shilo la ne ne rgá sa na is re ish siatesa guc nlaa lla cor stal stoob ra beñ sheta bgasac balirane guitk pues na ra te rabeñ ri sob sac ste ra doob la ni guitk rane lla de na com biab biab cheu cheu nicií na eslane ra ra ne hues ra ni va callun ra ni va callac por geitk ra nic bga sacrane hui com cheu biad nicií tiemp na lla deu despues roob llane na hui na nu- nubuelt buen sane com nubuelt mal sane riab stal nicií lla de despues <hesitation> stiem rsalo stiem bee octubr noviembr con diciembr nac ni mas ru rsu bee doshte. Rsalo benal <hesitation> siatesa rac- rac nal nubuelt ra beñ ta sa rac shura geic geic por rru o por llechga roc o shiliasa nubuelt ra na bali sa ra frut ra rca tiemp nal re saca llallalseiñ boitk o nubuel sa nu- nu bali si ra beñ rap bets cafe ra nic ri torashine ta sreng ra lleich ra lleich siït siït roo ru sa ca <hesitation> sol rrens bac san paab ra lo ra caro rine rashine na nu sa ra lleich serc re siatesa rac nal ra sa ca smash con san pedr roc por ni daiñ roo rane pur llaä lleit sob ra roc sa tiemp na ish desde na rsalo bee doshte llal nal doshte debis ish loni lonis loni smash roc <hesitation> siatesa guc nal tasa par rilla ra beñ roc hui com chic rac tiemp timep nal a ra beñ ni rira steñ srenga ra lleich com ba biarashi nan laa a rseñrashi roc ni sa par galdi che rashi ra caro nica mejor rbigac rashi roc sheta rian ra shi stal tiemp sa ca na tiemp na ish nes- nesicre ba cachara climga cashi <hesitation> cheu roo ru nac cashi tiemp ca ra tiemp nan laa rac nan laa. Timep nicií riab nicií sa na ish re <hesitation> sa na beu re ish re sheta biab sac nicií chine guc nan laa guc nlaaca pe ru huisa tisne shi bali tiemp asta chine bsalo nicií cor ro bsalo nicií sa na nal sigac na nac tiemp nal peru nicií ca llab gactis pues <hesitation> casha ra tiemp ish na cashi cheuru na mertis riab nicií <hesitation> shuuch sa sic sa ca na te lleich ni sua serc re la saluish nic <hesitation> is re ish fuis fuis nicií na sigac gac re bal di- diru nicií llab sac pues sbis nis hui com re siatesa nan laa.